لما أرجع ألف عام للوراء أول شيء أسويته هو إني إستكشفت الحياة في ذيك الفترة، <hesitation> بدأت أتعرف على العادات والتقاليد وزرت الأسواق القديمة وشفت كيف الناس يتاجرون، بعدين أكيد حاولت تعلم اللغة المحلية وأخطلت مع الناس عشان أفهم ثقافتهم بشكل أفضل، ممكن أساعدهم في شغلات بسيطة زي تحسين الزراعة أو الطب.